بعد عشر سنوات أتمنى أكون حققت أهدافي المه- المهنية، أحلم إني أكون في منصب قيادي في مجالي بحيث أستطيع أقدم أفكار جديدة وأساعد في تطوير الفري كمان، أتمنى أكون قاعد في بيت حلو، أعيش فيه مع عائلتي، كمان أتمنى أكون سافرت لمناطق جديدة وتعرفت على ثقافات وناس جديدة.